Defrde gaas en walla defude e ley kisiniŋaaji ley galle. Ɗun non, yo kulle non gaɗaade faa tawee ana njaafina ndefu no yaawiri. <hesitation> E ley ngalluuje ɗee jonka, ayyo.